Maro moa ñy fombafomba ataon-teña lafa teña hamboatsy mofo an-traño ao: <shushes> -ñy fampiasà lafariny na ñy varim-bazaha zay ;ñy fampiasa siramamy <shushes> noho ñy sira ;ñy fampiasà ñy karbônaty aminy ñy levir'eñy ;ao koa ñy fampiasan-teña ñy raha mitirin-tiry maro ;ñy fampiasà ñy laforo moa na ñy fata iketreha ñ' azy.